في البلد اللي انا مقيمه فيها ابرد الشهور هي ديسمبر يناير فبراير ومارسواحر الشهور هي يوليو واغسطس وسبتمبر واكثرهم رطوبه هي اغسطس ويوليو وأكثرهم جفافا اكتوبر نوفمبر وديسمبر ويناير